Tä oll' hall ja vaihõpääl tuu kogo muutu nigu hellelillas vai hellekõllatsõs ja tõõnõkõrd keerut' hinnäst. Ja sis oll' nätäq, et tä oll' tegeligult üts määnegi illos naanõ. Ja tä tull' turvamehe manoq, suudõl' tedä ja näide vaihõl naas' armastus.